لو هوصف منزل احلامي هيكون بيت بسيط على البحر وهيكون مدهون بالفانيلا لاتيه وهيكون فيه شباك كبير يطل على المية البحر دي ويكون فيه شباك صغير تاني ازرع فيه ورد ويكون من جوا متقسم ويكون دافي ودايما يكون فيه موسيقى هادية كده شغالة.